बैंक कहतिकि सायत हमके पैसेपैसाके केल याद अइता । बैंक उ जगह हे जहाँ रुपैया, पैसाके लेन देन हुइता, मनैंन पैसा जमा हुइता, सुरक्षित रखलजिता <noise> रिण दहलजिता, ब्यापार करलजिता सहजताति । आउर बैंकके काम रिण दहना हे, जम्मा बचत लहना हे, पैसा देहना, पैसाके ब्यस्थापन करना, डिजिटल बैंकिङ्ग करना हे आउ बैंकके प्रकारमे केन्द्रिय बैंक, बाणिज्य बैंक, कृषि बिकास बैंक, लगानी बैंक, पर्यटन बैंक, ग्रामिण बैंक, जलबिद्युत बैंक इत्यादि हैं । एन काम काहे कि हमके पैंसा देहना लगानी करना, बडा बडा उद्‍ध्योमे पैसा देहना आउर ओइनति ब्याज लेहना आउर देश बिकास निर्माणमे बहुत भुमिका यिने खिलतियाँ ।